Omupiira gunno ogwo mukizaniro gwendukurora ne basamba hatali guli kwebakwoleka aba kusanira abaheeru. Ningoza omupiira bwendagenda omukizaniiro ndore, eeh byakutuga, samba omupiira hatali ebyo'gamba madrid, madrid tomumanyire, no hagira aba abowanyu ba byakutaga, aba'bo.